Ghani muna Sinau, ghi laya mun kuʒa sapakhi yan ghumunu, kaman baburna gha ʒikwan ghi ʒukwa be'e amma komiya andaka zhiƙuni daga ghi U’sanu yan ghumuna baburna wusin wuyana ya civa di hankalu, ya civa ga ɗi hankalsunu to ɗin gha lhirbuti ya ʒha Subana lhirbutau wa lhirbuti ga ta U’sani kawai a ndaka faku wudu, kaman masubu lthadina’a ma nuwama ma P’iyamu ʒadirna ma laya wuyana dama ghumu kamar yan ghumunu amma ghani wulthina me riga ma khin kakhiwina, wima watita U’sana a ndaka ba ghuma tsuwar bugyiwi ko ga tu ba ƙhiyawi kumuwi ko ta lhiƙawi ta fukhitau, to din ci’i ca hyima ghumu, dashike ɗin yama wulthighuma yama kakuwan ghuma, amma wunai yan ghumuni’i can kadai bama kwi layau, saboda wa P’iwi wi laya wa masau, wi dinnan ma ma ndaka P’iya ghi kakuwini hi ndaka nahaghumu, Sai ma sapa katidi bugyiyi wu t’iba ghanwi wa uma tu nu U’sana, amma ghani yan ghumuni bu fakakai wani kaman ghani’i, lhabudakhi tsuwari’i ai khiya Vulamu caana, kaman ƙiƙakhi sallanani ta damaghumu hyima dinnan bu ma ndaka ltha be'e ghani kaman. Yuuwi ca ngir Suwuna, ya ƙiƙƙi sallana to wu sinau sai wa lthau ghani wu ndaka U’ma Sallana wu U’mau sallana, ghani wani bu ʒhibai wu karanta nahin ta litapun gwan hinu U’ma addu’i Vara wa ndaka kuwayo, amma wuna yan ghumuna a’a munman <noise> taba damuni.